Wo woìɔ sèè aŋ kiȧ hnȧŋ aŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ mȧȧŋ ke pùlɔɔ̀ɔŋ sùȧ ȧŋ yaȧ hinie aŋ nyɛ̀lɛ̀, pùlɔɔ̀ŋ kùù wiiŋ ȧŋ yaȧ hinie aŋ nyɛ̀lɛ̀ sùȧ, ȧ yaȧ kɔ̀ɔ̀yɛ̀ ɓieɛ̀ sùȧ aŋ kɛ̀ɛ̀ maŋ saŋ nyiŋ mȧŋ ȧŋ nɔ̀ŋ yɛi nɔŋ nyine aŋ bȧnè maŋ jie nyiŋ mȧŋ gbiŋ aŋ tɔ̀ɔ̀tù dȧȧ ko sùȧi, ȧŋ daa naȧŋ kɛ̀ mȧŋ nyiŋ yɛmɛ̀ hoo day ȧŋ yaȧ naȧŋ nɔŋ gulie kɛ̀ ȧ yaȧ kèè kòmaŋ sùȧ lii aŋ bȧ nyiŋ kuwa naȧŋ jɔ̀ȧ aŋ bȧ nyiŋ dȧȧ maŋ kuwò nyiŋ mȧŋ ȧŋ gbùwà mìŋ diɛŋ, hoo day maŋ naȧŋ nɔŋ yɛ̀mɛ̀ ke kùù yii ȧŋ gbile maŋ tùwa miiŋ gbiŋ sɔɔ̀ nɔŋ maŋ jie nyiŋ mȧŋ nȧŋ joȧa, yɛ̀ì aŋ wòì nyaŋ hiŋ ȧŋ nyɛlɛ, ko ɓieɛ̀ sùȧ ȧŋ kɔ̀ȧ ȧ gè maŋ saŋ nyiŋ mȧŋ ȧŋ hnȧŋ ȧŋ nyɛlɛ, ȧŋ kɔ̀ȧ zokpȧ mìŋ nyȧȧŋ aŋ hiȧŋ aŋ nyɛ̀lɛ̀, ȧŋ nɔ̀ŋ yɛi nɔŋ nyinie aŋ kpɛ̀ɛ̀yɛ̀ nyɛ̀lɛ̀ maŋ saaŋ nyiŋ mȧŋ, kɛ̀ ȧŋ naȧŋ ready wèè aŋ dȧȧ kuò nyiŋ nɛ̀ ko sùȧi, ȧŋ daa naȧŋ kuò nyiŋ nɛ̀ ȧŋ kòmȧŋ jɔ̀ȧ nyiŋ nƴȧŋ sèè maŋ nyiŋ naȧŋ nɔŋ yɛmɛ̀ aŋ ka aŋ wòwȧ kpoloo aŋ hnȧŋ aŋ kùwȧ jie nyiŋ nɛ̀, ȧ kɔ̀ȧ bieɛ̀ sùȧ aŋ kpȧȧ manɛ̀ŋ nyiŋ mȧŋ wèè aŋ hnȧŋ aŋ nyɛ̀lɛ̀ maŋ jie nyiŋ mȧŋ, ȧŋ gè maŋ saŋ nyiŋ mȧŋ bieɛ̀ sùȧ ȧŋ hnȧŋ ȧŋ nyɛlɛ, ȧŋ gè maŋ saŋ nyiŋ mȧŋ bieɛ̀ sùȧ ȧŋ hnȧŋ ȧŋ nyɛlɛ maŋ jie nyiŋ mȧŋ, ȧŋ nyɛlɛ nɔŋ mȧȧŋ kiȧ yaȧa wɛɛ̀ŋ sùȧ ȧŋ naŋ nyɛlɛ̀, ȧŋ donȧŋ gbìlè maŋ tùwa miiŋ gbiŋ, aŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ ke kùù yii nɔ̀ŋ kpanya sɔɔ̀ nɔŋ maŋ jie nyiŋ mȧŋ sɛɛ̀ɔ, hoo day naȧŋ ȧŋ nɔ̀ŋ nɔŋ gulie kɛ̀ ȧŋ dȧȧ maŋ kuò nyiŋ mȧŋ bȧ nyiŋ gbuwa naȧŋ kùò diɛŋ ɔ̀ɔ̀ ȧŋ kpɛ̀ɛ̀yɛ̀ kɛ̀kɛ, ȧŋ yaȧ naȧŋ aŋ jɔ̀ȧ nyiŋ nyȧŋ ȧŋ yaȧ mȧȧnìŋ sùȧ kɛɛ mùŋ yɛmɛ̀ nyiŋ nɔŋ sèè aŋ jɔ̀ȧ nyiŋ nyȧŋ aŋ nɔŋ ɓèmè maŋ gbȧliȧ, ȧ gbiŋ aŋ wùyȧ maŋ gbȧliȧ ȧ ready ȧ gbiŋ ȧ ɓaȧ nɔŋ koɓɛ̀ wii woiŋ, aŋ jɔ̀ȧ nyiŋ nyȧŋ ɓɛnɛ̀ŋ nɔŋ wòwa ȧŋ ɓaa ȧ ɓɛìŋ kȧ ɓɛ̀ joo, ȧŋ yaȧ kɔɔyɛ nɔŋ nɛ̀ŋ guùŋ nɛ ȧŋ naŋ kiȧ nyɛ̀nɛ̀ŋ lɛ aŋ ɓɛìŋ tɔ̀ɔ̀tù nyɛlɛ ɓɛ̀ joo, yɛ̀ì yaȧ kèè wòì nyaŋ.